Ioo este nuyujaun, este ja´a nuñi te pos, panchayo´ii kou ñtuku, ku, te soní, soní nunteeun soní, ja ja´anuí kuun tele xiñii, nu ni, nuni kuu xaa kuia intii´i te pos ja´anchayo este nunteeun te kuu uu ñtuku kuu, kou ja sañayo ñuwiii.